Yo injé umu néjool bélobul yara akoña an jirogé mé émaño. Nang éli babé, aw han mé amñéén acimé akoña, nujuhé unoom jinukuréni ubang, gunini bogo gucimé babu pépé waan uñumé éjjol bésiil békando. Puruto, éé jipurto gunini to nang injé éli babé béŋéés érajo, alaal asiil arok mo mulobay, béŋéés mulobay mo muñumé éfooñ gumi kahi éhéhool, fanagool mumaan faan arogoral mé ufuto. Jiŋaréŋaar may jiboom, uboma; éli jirégé; asiil arégé atéga sitantang. So na jiŋa jiŋa jibélénoor funak fara émaño. Oli simaño oli so sasé miin na jihoménoor so mama.